Mi festividad favorita es eeh ... la navidad se festeja en familia con mucha comida y muchos regalos.

¿Qué mascotas son las preferidas en donde vives? Eh... La invalido... Em... sí. Los perros... son las mascotas preferidas en donde vivo porque son muy compañeros y... siempre están alegres.